So tawii miɗo waɗa njam ngal, miɗo waawi njiddaade fiyaangu ngal sabu mi waawataa jokkondirde fiyaangu e hoore ngal. Miɗo waawataa njiddaade fiyaangu ko njamaaji ngal.